ང་ག་གི་ང་ག་ཅི་སོ་ཨུ་ཁྱུ་སྒོ་ཁ་སྟེསོ་ཨུ་ཁྱུ་གུ་སེ་ན་སྒོ་དེ་མ་བརྗོད་ནུག། དེ་ལསསོ་ཨུ་བེ་ཨོ་དི་གུཤ་དི་གུཀེལ་སེསོ་ཁྱུ་བི་གསོ་མེན་མ་ནུག་ང་ང་ག་གི་སོ་ཁྱུ་ཏི་ཨོ་དི་ད་ས། ང་ག་གི་ང་ག་ཅི་ཁ་ནསོ་སོ་ཁྱུ་དེ་ལས་གཟད་སོ་ན་པོ་ཁྱི་ཅི་མི་ཡང་ང་ག་ག་གི་ང་ང་གི་སོ་ཁྱུ་ལབས་བཀོ་དགས་མོ་དེ་ད་མེ་ཡས། གཡ་པས་སོ་ཟ་ག་གི་སོ་ཨུ་ཁྱུ་བི་གི་ལེམ་འབྲས་ར་སོ་ཨུ་ཁྱུ་སྒོ་གོ་བཞན།